Mako se amomora ma amomora ikavi äkatavaera que ayapo vaera apirai mbaireño esa se mbatɨvi ipöra se kua arete rete ñamɨ ñamɨi retava ma ipora se kua ñakatava, ñanemiariva jokua reta se ma amomora jokua kurai äpo ipöra se